مشان تعتني بالنباتات في الأماكن المغطاه و المغلقة أول شي تتأكد من وجود ضو كافي مو ضوء الشمس القوي و لكن تأكد من وجود ضوء كافي ، بعدين الري عدد مرات <hesitation> الري و التربة لازم تكون رطبي مو مبلله وايد مشان الجذور ما تتعفن و تمسح الغبار ، و تأكد من التهويه و هذا كل شي.